I öi a pölu avei custi culur: vert, maron, blö, celest, gris, neir, pöi a i capita anche che a volte a ie ün öi d'ën culur e ün autre öi ch'al a ün aut culur